Lafa misy tia-toera tiategna handehana dafa misy anizay google map zay la hentea tegna ao dafa atorony anao, atoy toera tianao handehana io, atoy toera tianao handehana io afaky fatarinao koa ny toera misyanao, laha ohatsy ka misy raha aminao ao. Misy ino moa tia? Misy GPS.